ثجافة أمريكا متنوعة، ومتعددة لأن فيها ناس من كل مكان، الموسيقى عندهم تكتسح العالم من الروك، و الهيب هوب إلى الكانتري، الأفلام الأمريكية مشهورة جدًا، وكل عام تطلع أفلام تخلي الناس تتكلم، والاحتفالات مثل عيد الشكر، وعيد الاستقلال تعكس حبهم لطو لوطنهم، واحتفائهم بالتنوع.